Halla antimbi nyaayi hanu uñíti ndi ngi hal, han gwili gilli ma nsúmnate. We gíta a hú ma a bgí biindi ma, bisgo antimba teeg gú uranŧe. Ndu uraŧaŧ, biñaŋ ggi ñoomna, uu ggin ñoom binaŋ, baso hú ma uhúri btooti biindi ma uu ggi ñoom biñaŋ a hú ma tinga biñaŋ ma ngi na ñin.